Hata dadodek nade reskurer ndia ana kanu kegunaan makadotok selain Ita do'de kakau reskurer ndia bisa taon untuk kukus terus dode kakauoek terus tao sup terus tao kokis terus bisa tao yogurt Boe terus dadode kakau ndia bisa Taon untuk Ita sasena Ita nasu terus ita hangatkan nana'ak.